Ketik chang'en anee, ko chang netai ko ketip tui, nepoeng ko komolue, nepo somok ko maperia, nepa angwan ko sepesepe, nepo muut ko cypross, nepoo loo ko kuryoo, nepo tisap ko emndit, nepo sogoli ko kupnukiot, nepa taman ko keti playa, nepo taman aenge koo momoniat, nepo taman ak aeng ko tegat, nepo taman ak somok ko chepitet, <hesitation> nepo taman.